أنا <noise> أكره ال-الظوظاء أو-أو الصخب اللي يصعب علي الإنسان نومته مثل نباح الكلاب اللي في الليل يخليني أصحي كمان <hesitation> أصوات التليفزيون والناس اللي يتكلموا في الشارع ، صوت التكتكة تك تك تك تك حج عقارب الساعة مزعج خصوصا اذا كان في هدوء تام. بكاء الأطفال بعد مزعج يعني صعب أنك تنام وفي طفل جاعد يبكي حولك <hesitation> أحتاج مكان هادئ جدا عشان أنام.